Aumana vavaguai mule a kari nina iau, iau burburut tana, bea iau burburutvue diat. <hesitation> Tikai iat a vui. Da nunure ra vui, kakau, a lavur mangana sa, a lavur mangana <hesitation> size kana, aumana amana ngala, mana pede, <hesitation> aumana dia varvar karat. Tele diata karatiu mauna mat. <hesitation> Kari iau, iau, iau, paitele pina, ina, ina gire ba ina gire ma ina tur vailik ma ina, ina, ina gire vue uro na vana vana. <hesitation> Palai bula. A palai a lavur mangana palai. Aumana i ngala aumana i pede, <hesitation> palai bula, dovotina diata, tele, na gire pa u mana vilau. But a tikai bula a mong. Mong, mong, mong mara na ta, a mong <hesitation> varvar dodoko bula bea i iaian ra tutana. Na tutana i, i gumu tara, tele go ra mong na, na, na, na, na, na ubia bara ra ta. Tele na mat ba i tele na kinkin. Tikai bula a vara. A vara a ngalana papar tana, ngalana <hesitation> kana na ta bula. Tele i <hesitation> iva, i var virit mara kukuna.. Tele na viritiu, mauna, una, kisim, una, una kaina tana bea una, una virua tana. Tikai bula a balivo nina i lalaun tara ta. A balivo bula, i tele na ruk tai, <hesitation> ra lu tatikai, nina ona pai vung ta tarauset. Io go ra balivo damana i, i tele na ruk mana karatiu bula. <hesitation> A galang bula damana. Galang bula i, i, papait ra varvakaina, damana di burutue. I vakia a pede vavaguai, iakaka i papait bula ra vakvakaina tele na, na, na pait ta kaina abara tara, na pal. <hesitation> Tikai bula a tiger. Tiger a dovotina kir data, patana ati pire dat, iaka ba da giregire tara umana malalar, a dovotina i, tele na ian ra tutana ona tutana a bara. I vorogop mara lion bula. Ma, nam dila ian ra, <hesitation> a tutana. A mutuaina a crocodile, dovotina lu- lua a crocodile, crocodile a kari parparika, ati bula, tikana crocodile a kari, kai tikana tutana a kari, iga, mal pa ia a pedeaik.. Pedaik tuna iga kap ia marama Wewak. Bea iga vana urama tai tikana varvakai arama, iga kapia uti, iga kap varike, iga vung vung ia kobo tara drum. Pededpedaik. Namur bea i ngala vanavana, i mal tikana <noise> tikana, under ground, <hesitation> a teng, di simen ia iat ma a tava tana di vung ia, io pi di val, di vung vaba ia tana. Ma dari bea aika paupau kilala go i, i va tanam ra, ma kamana kana tar ngala kakit. Di balabalaure kan na, na, na vana irop ma, <hesitation> na ien tatikai. <hesitation> Dia tabatabaria, maramana a magit, go, na, a lain kam nam nina i <hesitation> kale go ra crocodile. Dia tabatabria mara mana en ma amana magit damana.